ارے میاں، ہیپینیس کا نام سنتے ہی ایک دم دل گارڈن گارڈن ہو جاتا ہے. ہیپینیس بولے تو کوئی بڑی چیز نہیں ہے. ایک گرم چائے کی پیالی، بارش کے دن دوست کے ساتھ ٹائم پاس ہوتے. امّاں کے ساتھ گرم کھانا اور اپن کی پسند کی بریانی کی پلیٹ سامنے آ جانا. لوگ سمجھتے ہیپینیس صرف پیسہ یا بڑی بڑی چیزوں سے آتی. ارے نہیں میاں! اصلی خوشی تو چھوٹی چھوٹی باتوں میں رہتے. دوست ایک چھوٹا جوک مارا تو اپن لوٹ لوٹ کے ہنستے. ایک شام کے دن ٹیچر کلاس کینسل بولے تو دل گارڈن گارڈن ہو جاتا. زندگی میں کوئی اپریشیٹ کرے — واہ رے امّاں، تو اچھا بندہ ہے; رے بھائی، تو بہت اچھا بندہ ہے — بلکہ اپن خوش ہو جاتے. رے بھائی نے غلطی مان لیا، انہیں خود سامنے سے معافی چاہ رہا. بلکہ ہیپینیس مطلب اپن کا دل سیٹسفائی ہو جاتا، ٹینشن پورا غائب ہو جاتا، ایک دم سکون مل جاتا اور فیس پہ، چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی. بریانی میں ایک ایکسٹرہ پیس مل گیا تو کیسی خوشی ہوتی اندر سے — وہی ہے اصلی ہیپینیس.